Oyi ro oma dɛmu han sore sire boni han sore sire boni twa mibin a'a hucu twa mibin a'a lɛtɛ han sian nɛ yan bawe cio mi bera han yan mimi de don oyi ma'omi dianɛ o dawe a sɛna to mu ma su'a o se sununɛ a hucu su'a sunu nɛ bɛ'a hucu oyi ro oma dɛmu han do soro do soro sonu tawe a we sunu nɛ hucu mɛ oyi ma cio be to benɛ lɛtɛ o tawe a we mi um